Shumë filozofë besojnë se nuk ekziston një vendim moral universal i saktë, sepse normat etike ndryshojnë ndërmjet kulturave edhe konteksteve. Megjithatë, disa parime si respekti për jetën edhe dinjitetin njerëzor shpesh konsiderohen universale.